والله ترانى ما أبى أكون فنانة كوميدية ولا راقصة مشهورة ، لما هو لأنه مانى جيدة أصلاً لا بالكوميديا ولا بالتمثيل ولا بالفن عموماً، <hesitation> لكن أفضل أكون رزينة بتعاملى شوى مو شوى كثير رزينة وهادية ، فما أعتقد أن هاى الأماكن ختصة بيا ابداً مو لألى.